Jooni ngonmi ko e haalde Pulaar. Mbeɗe yiɗi haalde ɗemngal ngal no feewi. Ngati ko ɗemngal am. Angal weli, angal sañi.